Sero ngu jo jan nujún ún jun yatú jin ña te tengu tejó teján teñujú tjia'ún tjia'úngu tjia'únjó tjia'únjan tjia'únñujú kan kangu kanjo kajan kañuju ka'ún kajun kayatu kajin kañaja kate kaatengu katejó kateján kateñujú katjia'ún katjia'úngu katjia'únjó katjia'úján katjia'únñujú yachan yachangu yachanjó yachaján yachañujú yacha'ún yachajun yachanyatu yachanjin yachanñaja ichaté ichatengu Ichatejó ichatejan ichateñujú ichateún ichatejun uchateyatu ichatejin ichateñaja ichatekjote ichatetengu ichatetejó ichateteján ichateteñujú ichatetjia'ún ichatetjia'úngu ichatetjia'únjó ichatetjia'únjan ichatetjia'únñujú ichatekan ichatekangu ichatekanjo ichatekajan ichatekanñuju ichhateka'un ichatekajun ichatekanyatu ichatekajin ichatekañaja ichatekate ichatekatengu ichatekatejó ichatekatejan ichatekateñujú ichatekatjia'ún ichatekatjia'úngu ichatekatjiaúnjó ichatekatjia'únjan ichatekatjia'únñujú ichateyachan ichateyachangu Ichateyachanjó ichateyachaján ichateyachanñujú ichateyachan'ún ichateyachanjun ichateyachanyatu ichateyachajin ichateyachanñaja uchan